Ma mangé carn pensu ch'a sia 'na coza abastansa nurmal. Për cueidün al e nen nurmal, pöi për cui di auti ënvece al e coze al e prope 'na coza che a s'fa nen. Mi pensu ch'a sia nurmal perché comuncue la carn ën l'alimentasiun al e impurtantissima cume tanti autri, tante autre coze da mangé